यन तो मैं बाहर को कम खोंदू पर जब खों की बारी औली तो कम से कम पांच सौ रूपए को तो खाऊँ औंदु ई चे